La Spagna pari assai sìmili a la cultura ca avemu in Sicilia, picchì avemu statu nsèmmula pi tanti sèculi. A chissu ci avemu a agghiùnciri ca avemu puru assai simigghianzi picchì semu pòpuli mediterranei. La Spagna, però, a l’internu teni differenzi, picchì havi un territoriu vastu e culturi differenti a secunna di l’area geogràfica. Accussì ci sunnu forti tradizioni culturali e linguìstichi nta li diversi cumunità ca hannu n'identità propia e ca spissu la difènninu cu orgogghiu.